Mwinya mawinda kapita usiku abundi. popo, winda na simbwa maana simbu usiku akalinda popo usiku engu kuche wene manu musa gasha lola ila usiku aina yako ukucha muko lukiwa yalondi chakulia kuya long kuwinda kuyalonda chani usiku, ipopo muko lusikwe mw0 mwanum usiku aka kutumusa nyani usiku. Usiku aya londi ichakulia nawe kuyalinda kuya winda kuya chita cahni ari papa